خطکش د کرښو رسمولو او اندازی اخیستلو لپاره کارېږي. دا وسیله زیاتره د زده کوونکو، انجنیرانو او معمارانو لخوا کارېږي. خطکش په سانتي‌متر او انچو وېشل شوی وي. دا د نقاشۍ او نقشې جوړولو لپاره اړینه وسیله ده. د دقیقو کرښو لپاره خطکش مهم رول لري.